Pois depende, [vacilacións] normalmente uso un tendal, tendo a roupa, pero pra certo tipo de prendas ou en certas circunstancias de moita choiva, pois ponse unha secadora tamén.